Oshinamwenyo shoka sha kotoka ano shi vulithe iinamwenyo ayihe osho eyoka. Tashiti ano eyoka ngele otwa tala nenge omomishangwa dho- dhoraamata otatu lombwelwa taku tiwa oshinamwenyo shi kwali sha kotoka shi vulithe iinamwenyo ayihe kombanda yevi osho eyoka. Tashiti ano ngele otatu ya nee kuukwatya weyoka mboka kutya omolwashike tatuti osho oshinamwenyo sha kotoka. oshinamwenyo shono otashi vulu oku kala sha dhipaga nando oondjuhwa megumbo. Oondjuhwa dhili nenge omulongo. tadhi dhipaga ashike keyoka limwe. Ashike eyoka ndyoka ohali kala lya kotoka lela. tali gama kokule ndee tali tala ondjuhwa ndjono kutya oya gama lwaapeni. ngele oyili pokakololo tali mono kutya sho ondjuhwa yili pokakololo oya taalela peni. naasho naana talizi hono ihali ziko tali endelele tali mbwalakata. Eyoka ohali ende pethimbo. tali thikimapo tali ngaa ngele natango olyuukilila mpa lya hala oku kwata. tali endeko natango kashona. tashiti naasho tali ka kwata oshinamwenyo shono. oshinamwenyo shono ohashi haluka ashike shili moshiponga. Eyoka ngele owaadha naana lya dhipaga oshinamwenyo. ito adha taku tiwa mpano opuna ombinzi ya tikilapo. aee Eyoka olya kotoka nayi. Opo wu kale inoo dhimbululakutya oondjuhwa dhoye otadhi likapo. eyoka otali vulu okulyapo oondjuhwa nenge odhili omulongo poshikando inoo dhimbululapo posha nando molwaashoka eyoka ohali yi ashike etali shomona etali thipimo ombinzi. ndele itoli adha nando lina ombinzi nenge okomulungu. nenge ouli adhe kokwena. kwali tali li sha. eyoka ndyoka itoli mono ngele okwali tali li tashiti ihali kala nande lina oshinima shi tashuulike kutya olyo hali longo iilonga iiwinayi. Eyoka olya kotoka ashike ohali longele aantuiilonga iiwinayi. Tashiti ngele otashiya nee pomadhiladhilo geyoka. eyoka oli shishi kutya oshinima itoshi nukile ashike ngawo inooshi tala nawa. ouna okushi ukilila nawa to kala wa meta kutya mpa to kwata opo mpa puna omwenyo. Molwaashoka eyoka ihali palutha. Eyoka ngele olya kwata oshinima. oshinamwenyo nga. olya kwatela. Lyo ohali kwata ashike mpa puna omwenyo lyo olya manitha. Tashiti ano eyoka olyo lya kotoka lela li vulithe iinamwenyo ayihe. ongaashi kaalyali lya kengelele oo adam na eva mba yali moshikunino. Okwali ya kengelelwa keyoka shaashino eyoka olya kotoka. Molwaashoka olyeya pula ashike epulo epuupuka. Olya pula lyati lyati ano omwaati Ano ngele owa liko nee komuti nguno gomwenyo nguno gopokati. omwati ano oto kala wa kotoka shili? Molwaashoka inali hala li popye kutya oto pashuka. molwaashoka oli wete kutya shi tali ningi otali longo oshilonga sha puka. olya hala oku pukitha. Ashike olya pula epulo ewanawa opo mbeya nee ya hongoloke yo ya zeko komadhiladhilo gawo. Tashiti eyoka olyo oshinamwenyo sha kotoka shi vulithe iinamwenyo ayihe.